सर्जिकल मास्क थेका मेडिकल मास्क बे कहो जाता है। एका प्रयोग डाक्टर द्वारा करो जात है। ईमा अनिवार्य रूप से एक ढीला ढाला डिस्पोजेबल मास्क होता है। जै मन व्यक्ति शास्त्रऋ कर्मचारी अपने मुँह नाक को छींटे स्प्रे औऱ बुण्डों से बचत है। जिनमें सूक्ष्म जीव शामिल होई सकत है। सर्जिकल मास्क पहनन में बहुत आरामदायक होता है। ज्यिमा अच्छी फिटिंग होत है अउर एका हवा के फिल्टर अच्छी तरह से होई जात है।